Noy bindirkol gollirta. Binndirko ni e ɗe anndi ko ɓuri hewugo fu leggal. Leggal non kal taccata, kangal waddete ngal tacce, to ngal taccema fa baleri ndi gondi din wurto. ɓaleri ndin, kayri nun kayri bo tacceta fa ni seɓo, to ni seɓi ni baleri ndin kayri ettata a wogga to dow alluwal non, to dow ɗereji non saita binndi e wurto